<hesitation> Omwa wiki ngalhangira enengakolha esya saha ngagha ni sathu kusangwa ibwa bulhikiro ngakolha esya saha musangyu, bethu neryo omwa biro musangyu ebyo sindikolha ebyosi mukabanika ekiro kighuma ekye off so kikamangisaya kithi omwa wiki ngakolha esya saha makumi athanu nini neryo omwa kwezi ngakolha esya saha runani kinani na nguma esya off isisiriko neryo no mwa mwaka mwa mwaka ngakolha esya saha rukumi i mean esya saha muthwalhu mughuma rukumi bibiri ngagha ni thanu neryo omwa sya saha rukumi i mean muthwalha mughuma rukumi i mean muthwalhu mughuma rukumi bibiri ngagha ni thanu bakamba mu okwezi kughuma kwangaghunza inganina amaka waghe eka so ngathwalhamu e leave yo mwaka i mean okwezi kughuma. <hesitation>